أحب يكون عندي القدرة على التحكم في الماء, لأن المويا هي أساس الحياة, ممكن استخدم في أشياء كثيرة مثل الزراعة واطفي الحرايق, كمان أقدر أساعد الناس في المناطق الجافة, أو اللي تعاني من نقص المويه, أما النار فيها مخاطر كثيرة, والتحكم فيها صعب, المويه يفتحلي أبواب كبيرة لمساعدة الناس, وحماية البيئة.